Manuk ara mamiho pangan, manuk-manuk pona rakupan ore manuk ule-ule rakupan tan ore manuk toe poaan wi rakupan renso paepoan te lisan pona nalis te'e wowen nu ake maloso wuu kosan bulunde ara'na bersie te'e tua-tualen te oneto paminto rica-rica musti manadia kaluya nanamne wasumna apato pamake rica-rica rupa su ruhain sulumping tan ore ruruan te musti manadia maemte hunanam'ne nanam wasumna tuo nanam ne wu kalduya wu na-naimut kemayan te'e te pukayu'e wok sululu wutanding malungka, manuk topihoan to kanen sua'ne pualowaloi one topu rica-rica one tu tuturuga One to sululu jadi te'e mentumu su kakeyen tou wen tumu ren sinto mamiho jadi one tumataton mamiho pu tuturuga ma kure-kure wo sululu ne ma kura-kura mupur rica-rica nema kura-kura t <hesitation> pihoan one liawakh tomakkaweng hari jadi ore pendikian lana ore pudenanen torario